Pappa mii waarra nda masaya nai na don nancuu naa danki, na danki du nən, nancuu sikket bai in nda dlama, Pappa na zanai na dan, kwali ganai kuma bee wanda nancuu na dedu nən na taksau ii taka ganai na bee wanda nancuu ɗanak tawanke mii wanda aa mbasən gara ii təka ga nən danakgu sunu namcatu. pappa kuma nda deda tawanke nən, na tagsau na kurru bai na tagsau don na mase nən 'yu bai aecii masau deda nai na ƙurru bai, yək ɗanakə du nən na ƙurru bai taw anke mil accii danke da nən, na kurru ɓai na gən du.